Ny tsy itovisan'ny sakafo biôlôjika amin'ny sakafo ampiasaina amin'ny akora simika matetika ny <hesitation> sakafo biôlôjika regny matetiky tsaratsara matsiro kokoa ary leha <hesitation> ampiasaigny amin'ny akora chimique matetiky tsy dia misy tsirony.